لو كان بإمكاني تغيير شيء واحد في ماضي، أعتقد أني كنت بخصص وقت أكثر لتعلم مهارات جديدة واستكشاف اهتمامات مختلفة. هذا كان بيساعدني أكون أكثر تنوعًا في مهاراتي ومعرفتي، ويفتح لي فرص جديدة في الحياة.